Oire kokiotoa ita ira iava reoreo sia ita aue parai, ira uvuipau ra rera tokiri rivere ra vearo pie vira rutu tarai rovere. Rerare kerau vere osa ikau osa ikau vira urio rovere. Iuu rovere, iuu uva, rovopatoa iravu <hesitation> kuruee osa rera ragui rivere. Ari, aueita eva oiso uruiara oritoo pasa raa rearo kekepape. Evara urui ara evo kare rovii. Tokipa rivere kokio kare, viapau oiso osivuavu vai pierivere vosa eisi vera taraipei, ari era vearopie vira raga tarai rovere, tarai pa roi oiso aitetoa ro ira ragai tokio oro uvio roe. Era ira- e- <noise> evo kareita kokio kave okarea toupai veira. Ari vigei raga vokare vavarai pie papeira vosa viapau vearo pie vira rera tokirivere, era kokioto. Ari vosa vearo pievira reva tokio uriou vere taupe rivere rera tapo, okarea vatereva reito vigeipa vokare tapo toapasa osa vigei raga voea vavarai pie papeira. Arivosa viapau vokare ritapape aueia poroko, ari viapau oiso evokare toripai vori vokare vori vokare tapo aio paeri, pauri, paupa vieri. Ari vigei raga vokare vavarai pie papeira. Osari evaa eisivi ravava ora rugorugo pie oro urio vio. <noise>